नायजेरियाची संस्कृती गिरेस्थ आणि वेगल्या वेगल्या प्रकारचां अस्पुन योरुबा, इग्बो, हौसा सारकिल्ले जातीय वंशिक गट असा। जॉलॉफ तांदुळ, सुईया सारकिल्या पारंपरिक खानव्यांगा संगीत, नाच, उत्सव हाका म्हाताव असा।